Sääl om üts kala, kiä hinnäst suut sääntses suurõs pallis tetäq, ku täl suur hirm pääle tulõ. A ma ei tiiäq tuu kala nimme. Ma tiiä õnnõ inglüse keeleh, a mõtlõq, hindä keeleh ei tiiäkiq.